Nkuntuntu jan navate ve'e nataka indutu janduu, enduve enduve tuvete kué nda kua iko nutu xhekuan ya'a takanduu utuján chiya'a kuan ikono'o taka kutu iko nuu ndujan chiyaitu chí netukutu njun tundodon, iho ndinduve ngadavatu taka tindovani chituján nuján kutuu kuenta ndavava bajo na'a, tunduu luchi nanjunetu ña'a kuan ndakandaru ndanjuan kuea xhidikulu nuninduvejan kan ndutaka kuki luchijan, chinin nduveján nunentuvu tukanduu nunu nu'u dakayatu ñetunu ndakutu yikun ndudeya kuduu tuku kutuyejan ndodo ndon iho nunduva, kendavatu tundokan naduu tuu veku inanduvan nakuchikanro nava'a tundume jan navatu kuan tukuan ninduvajan tukua nidón vetuu nujani nduu kuenta nakuján, odoya'a naduu kuandengu kutu luu chindan onde kukutuján jan nukuta nannguetu nondon iho yendinduve ndadagan nduu kutunani nduntoján.